Mweri gwa khuranga, qwa khariri, gwakharaga, gwakanne, gwakharano, gwasita, gwasaba, gwamunane, gwatisa, gwakumi, gwakumi na ilala, gwakumi kumi na khariri